Ny fomba fiasan'ny feo fanairan'ny bisikleta izy io moa zany a de zavatra tsindriana zay izy io de maneno, de arak'izay anarany izay hoe fanairana, natao hampandre ny olona zany ny fisian'lay bisikleta raha sanatria hoe miampita tampoka ohatra le olona nefa tsy mahita an'le bisikleta, ohatra koa hoe hisongona fiara le bisikleta de ampanenoiny iny feo fanairana iny.